Ma aboono miniji <hesitation> ta muni labari ƙunno̱ shin wala maar munu labari nin shinu ta ƙabaani a-Enock, Enock <hesitation> a yiiji-i-a ƙnɗiji ninya̱a̱mnim kuma diiji a yiiji paaro̱ ɓure-ɓurem ƙamma ninya̱m nin Enock, ƙira wanii maa rii sha̱kki ninya̱ abooni ndan ɗeeni de de ɗeeni ƙa foƙni a yijjo ko i ƙeeto̱ toɗɗi shik ninya̱m cha elegƙui mun wa <hesitation> ɗungƙo ɓure ƙan munɗoƙ ko kuma chai <hesitation> nen illina neh wa paalo̱ muɗoƙ ko kuma muɗoƙ kpaaƙeeo̱ nen illina nen ramimam shine.